Lo lana gapman lon ina riga kalum kalume manang tana lo nir mas nono la lo sigi mana masut laman we soto manot talu we sege kalkal mina manot imas ro lo lana kawada lo ina suk manang a kulumane minang a gapman ri gewak a nono lagu tumas ina kalkalum isege manot tere ina sang wanok kalume mana kompani i sang ekeng riga marak ga iai lo ian laman manot lo laman aro riga marakani ian apini ian gewek ga sinuk aro lana masot mana manoi riva ga sinuk mano iai kolo mana iai mana non mina makarani no sege kain kain mano vivilai mano nono o vivilai ga sang sege ga kalkalum ina manot lo lana kowala o lamasuk no kalume lo matan siva no kalume akari iai la masut i waga minang oro. Mana kompani rigi ma rigi marakani anok kalume manang no kalkalum tana nun ge kalume manang mana atura ina angasik ri lo sinsinu ai mok ina lotu ilai pakik lo salime manot inang na rik sokoi a mani lo kari toltol ina angasik ari gi toltol gewek no igi gopman ri waka nono la lo ina angasik ano lana siva rikmas kalkalum nusege manuat or okalu no lo lana siva saksakai rika noli angasik ina gopman rik mas sang ri angasik ri ina pausik sotoman no hot lo lana economik lana siva saksakai. Aunenge vonvon kalum osewe a kain paspas anen ga marakani man no tapus lo lana kawala. Aunenge kawa no kalume kama ta non akarol sege kari masut wak pira marakani mara iai akamus ga kaiiak eno kalume kamat givo ina sang in sokoma ina lasine mana kosong kamat tan sive igo woka nap ina rik lasine lo kain nonol aneng usege We ga marakani lana siva akamus e in akalum lana kain sinsinut ina lasinge si siva do tru lo lana siva lo kalume gewak gun nup we soun sege gopman ri vakas tuk ina akalkalum tona non in osege kana nonol or angasik ne loso ta man na hot aneng rik wok kalume ina angasik akari tongintol arik pou sege lo mana pamili akamus.